Kemoi komii tiong'ik cheuu akot kurung'to tiondo agee nekergee ak pusii koo kemoii konyonii ngomakerotin ingokaikii konyokwame ingokie ko iksas ingokik ile kiteyaa, inai ile kakoit tukurmundo. Akot ngo keratii konyokoputei inaatakoi koocheru ngokie ko ngotko mairip ngokaik kuuk kotaree kurng'undo. Koo tiondo ne- nepichii konotok en en n- ingokaik. koo sirip ngokaik kuuki komaam kurngung'ndo koii koikerr iker ile kaiker ingokaik kuuk komie kotepii en en olekisikchi olemasikchini kuchut kurngundo amuu ngotkomerip kotarenen inyache koo tun yeilen ile kokikopek ingokaik, itau itepii puuch akoo kitinye ingokaik, koo pichiiy tionyoo kilen kurungto koo akoi yoe kora komito nekile inn nekile naame iin tiondo agee nekilee nekikuree ng'emuyoo koo kemuyondee kwamei. Marakwee inyokwame eng imbarr ko kemou kemoi lakinii lakini pet komaikere, koo kokemoi konyoni kwamei marakwe koo kopetii komaikere kemoi kitwoo inyache ile kokaech igere ile kaakonyo kwaam marakwee koo akot kiplekwet kwame pegg, amee pegg ngikol pegg kuuki konyonii kwamei koo kongimache simaamii komii ketitii nekilumchinotii tapan nelel koo ngoitu kokerr kii nee leel, komaame peecha koripaskei pegg.